Ana-rio-re bhe-eghon-ghon bhi ofubhe-egbe, aikhuomhin egbe ran omhan igho na gualor aya lue <hesitation> mhin ena-kpe de ni eghon-eghon oakhai a ya, ghon-ghon oo ami-igho ye gbalo gho-omon emhin no ri-omha-ekho aghi dee ebhale no ri akhian ya lue ooooo enukpedeni, agha bhe domien gbe egho tane abhe do guale bhale omon bha, amhen bhe doghe ghon ghon nor do mhan mi-igho yalue mhin no-ro orion edegha gbe uwe le bhe enokhon uwe ede gha-gbe uwe gha le bhenokho we ogha bhe zekpe uwi bhe le bheno khon uwe nebi bhe halo kuwe kho-omon ogha yi uwe omhen amhen bhi eghon-ghon-bhi ofu-bhe-egbe ami-eghon-ghon no si-irio bhe nuku khuan-agbona abi-gha ghi bhe lo, abhe dooo le arumhun abhedoo lobhie, uwe bhe gha ghon-ghon nukpede nokele re uwi gha lerun, ukpede nee na.